ia, fômba fiasan̈y telefone zen̈y ai, telefone io zen̈y fikahian̈a olo. Bôkà eo koa zen̈y mety tsy tsy tsy mangalà apela zen̈y olo kahian̈a in̈y mety andefasana mesagy koa zen̈y. Bôkà eo zen̈y mila asiana kredì zen̈y telefone zay vao afaka an̈anaovana raha jiàby zay.